Ja ja nteyó ja taka ja kú ja nas sta'an nuúyo ja nasta'án nuúyo ku este kaka'antó espejo ka ka'anto jin ñua, ñua ku nteéto nuúyo xi kajatiunyó ntenu taka nu este nu kuniyó sa'ayo nuúyo xi távayo in kuáyo ntuchiyo xi este nun kuniyó nteéyo ñua kajatiunyo yuan.